Manahaky ny <hesitation> paik'adin'gny ampondra zao regny biby lava hoe ataontsika hoe rameva regny ampondra, <hesitation> lafa mahita rano zany i, misotso rano maro i zany mba <hesitation> ahafahany tsy ho maty. De misy fi- fagnajaria rano 'zany amin'ny vatany ao, tsy hoe tsy levoniny 'zany le rano fa tonga de hoe misy fomba plasy agnajaria anazy hoe, de amin'ny alalan'igny zany lafa tsy mahita rano i de mangalaky amin'igny ao i.